Anô zany i raha kôa anô tia tianô zany izy magnimagnitra dia tianô kôa izy bebe fangarony dia nefa izy tianô ara-pahasalamana dia Rehefa mahandro ananjy zany anô a dia tsy mila atô maro be fa mila atô mifandanja tsara amle raha ra atoko, mila atô bitibitika zany fa raha tsy zany izy an dia lasa tsy ara-pahasalamana dia miteraka aretina.